Raha zaho ny olona raiky sisa ambony tany aketo a de malaka zegny raha tiàko alaina zah satria io moko arô efa sy manatompo fa efa zah raiky malaka zay raha tiàko alaina zaho mandeh tomobile zaho mandeha magnano vakansy zaho zegny tany tiàko andehanana satria nenahy aby si zany raha jiaby jiaby zegny ita akeo amin'izany fotoana izany eh.